Dinamarca pegua reta jaeko kuaretako jae oikua reta jaeko jigue jei supe reta jaereta ombotenonde jaeko jae kirai yoguɨrekova jare mopeti ramiño oiko retata oyapo reta teatro jare supeguara jaeko ma ikavi mopeti rami oyoguɨrata reta tëtararami